Jwa'n lulka' mdan nak mol, tyu yi'na tl- yecha, ryo mbiza, zara biza, mbay ngolo mbiza zera yexa', lo mbyexa' za ntomena lo molin bixa', zera ya gag ngid, thiob ngid, mbi ngidna', thiob ngid nchey ngid ne nguy ngid zara este riote ngid za xatha riote rekada', thinmen re yi'na', re gayet' ta nchoy di pan, mbay ngolo mne jwa'n yaza zara yex reta nguda', re layna, yez re ncheyida'na, yex re yaxa'. mne mbyexana' zera yo'i ro yiba, ngolo mne mbioy na mnela nakza rei zara desde ak frita' yoin lenti ze' neze ak frita' yoi lud azeita' zera tyaza ak frita' ngolo mne ngok frita' nazara yo yi'n yekney, yo di pana'na, axta' lyaba' tamod ndyoxkuay.